Ah raha zah manokana zao intehirizako hena mba ampaharitra azy ela kokoa a mizara roa izy raha ohatra hoe manana frizidera zaho a de vao azo iny izy a de sasana sara be i de ampidirina anaty frizidera atao aminy le raika mivaingana fa raha ohatra kosa nefany a sisy frizidera de a tetehina madinika izy a de atao rano bisika de atao sira de ampagotrahina de iny izy no mahatana.